जैसा कि अपना जाना कि पुराना जमाना में दूसरी जांग ने जाबा खानने या एक जांग से दूसरी जांग ने जाबा खानने अत्रसादन तो रही चाहिए नहीं। पहली चाले ची साइकिलां। साइकिल असी चीज रही थी कि जी के पास भी रही थी उन्हें बहुत बड़ीया है और बहुत बड़ों आदमी मानइयो जा। तो इस वजह से साइकिल एक कही है कि एक बड़ी ओवरल चीज मानी जा ची अब हबे का समय में साइकिल रहे। सबके पास है पर साइकिल अपने बहुत ज्यादा काम है माना है कि एक किलोमेटर दो किलोमेटर पांच किलोमेटर का। गेला में अपने साइकिल से आ जा सका अपने साइकिल चला हुआ तो वही के वजह से अपने शरीर भी बना है अब शरीर बना है तो अपने। ताकत भी आवे साइकिल में बहुत सारी चीजें रेवे जैसा कि पानी की बोतल दरबा को रेवे उपर अपने समाान। रखते भी ले जा सकाी वजह साइकिल अपने गणी काम आवे और साइकिल अपने राकणी बीचावे।